Yë escalera je yë tyum ko'o ti'i naj ka padany, ko'o ti'i myaj manakëp mëdyë naj këxpë y ko'o najtyë jedun ju'ut najy dajyë ku ji'ib kukabëp jadunt's tëkëp ko'o jada'ok xaj pësëmëp, yë dun tyum.